Há nínna ñuu nguixhi nguá ná ininá naranja, he xu yuxá nguixhi nguá na ininá kó nguixhi nguá nguidii, kutanó ndukunu ku tananó xakachonó, nó pulmon há nu nida nida dikino nguixhi ngua, yo adii naranja inka kú madarina xu xuyu nguixhi nguá yo'ó, vitamona c kaxi doctor kaxi nguaxhi nguixa xanu naranja, xanu mandarina, xanu iin kaku toronja yañono nguixhi nguixhi ño no toronja ko inka lugar yo'ó toronja nó costano no nonruá, kixeno toronja axono nguixhi nguá adii toronja xió xukuxi, inkakuxi limón xakado no nrute nrute limón xakadanó nrute limon nguixhi nguá fresco dangui xu kuxa yo'ó vitamina c kaxhi docotor ká ña yivii yuku xano ná yinguii ñono ha nguaka naranjan na ko kano che iin refresco ñá nguaka iin duté limón nguaka iin toronja iin mandariná xuku yó citrico yo vitamina c kachi doctor.